इंद्र धनुष में सात तरह का रंग पाया जावे। जीमे रातों नीलों नारंगी हरो आसमानी बैंगनी ये रंग नरा तरह का काम आवे। इन रंगों के अनुसार फूल भी पाया जावे। जसा लाल फूल नारंगी रंग को फूल हरो फूल आसमानी रंग को फूल लाल रंग को फूल भगवान को अर्पित किया जाता हे।